Nej mmin' ba rasun min unn 'ngo mmin' unn sote nga ba rruhua ñánj sika'án ni bé mmin' ta min si ránj sunj sa' toj nabri atsíj 'hia ni, ni mmin' hiaj bé ke ta nanj kwenta nan atsij min ni sisi ráj na'ninj koo man ni a'ngo ninin mmin' sani bé ke nej mmin' hiaj min, ba ninanj mmin' kwenta kane 'ngo sin' lí hiaj ka'nga ta min nin' riñan mmin' ba sisi ro' kwenta kanej min ni, ba ninanj mmin' ane ni ba ninanj mmin' nán ni ta min nin' ka'i riñan mmin' ba.